<hesitation> bannin Allah waɗiɗi kan jibo ɗin ɗo mari sembe haa bileji. <noise> Je wawan piro ya'a haa cholle luttudum ma wata yahugwo.